Tadidinao ve ilay ianao niresaka momban'ny fialan-tsasatra nofinofisinao iny, ho tanterahan-tsika izy amin'ny herinandro fa tonga de sasao daholo ny lambanao rehetra fa tsy maintsy lasa-tsika satria ny fotoam-pialantsasatra koa efa ho tapitra ihany manjary lasa tsy lasa-tsika.